Mber bi a abɛsen kɔ obayifo banyin bi nnyim ma ɔbae eyɛe ma nara ne tsentsen <noise> bɛyɛɛ abowatsia <hesitation> iyi mpo na abowatsia so kyɛn no ɔbɛyɛɛ ketseketse. <hesitation> Ne nyinaa mu n' saana Nyankopɔn nna Woetua ne ka. Papa yi ne yer fi m' na ɔkɔɔ kɔwar basia fofor, ɔrokɔ awar no na a okitsa ba kor na ɔkɔtoo ne yer no so dɛ okitsa ba kor na hɔn ne nyinara yɛ mbasiafo. Papa yi tɔ yarba maa ne yer ne ba no na ɔper dɛ biribia mu no nanko ne ba yi na ɔbɛyie eso ne ba no ɔdze tar a na ɔawaa ɔkɔ skuul a oeyi n' edzi, edwuma mpo na okosua onnhu. Iyi na wɔdzedze mu a na kurom' hɔ kɔmfo ihyia abofra yarfo yi da kor na ohun dɛ ne yarba a ɔyar no ɔ- n'egya na ɔatɔ ama n'. Ɔbae fie hɔ nye ne na bɛkasae na emom ɔannka nokwar a ɔwɔ mu no annkyerɛ ne na na ɔsaa abofra n' ne yar. Ɔsaa ne yar no annkyɛr na banyin bi yii ne tsir dɛ ɔrobɔ - ɔbɛyɛ abofra yi neho adze. <hesitation> Iyi maa- yɛɛ bayifo yi yaw osiandɛ nna ɔno ne ba n' nnwaree. Ntsi ɔyɛɛ n'adwen dɛ da a abofra n' no bɔwar no obo- ɔbɛyɛ ma abofra n' ayɛ tsiatsiatsiatsia a wɔhwehwɛ n' wɔ fie hɔ koraa wonnhu n' na banyin no n'enyi bɔ wɔ no do a oboguan so. Ɔyɛɛ krado dɛ wɔrefa akataasia n' epuei a nna obedzi dɛm dwuma n'. Wɔtsee hɔ a so a na kɔmfo yii <noise> n'enyim ebɛnadze a abofra yi ne na na ɔtoo nsa frɛɛ n'. Ɔbɛtsenaa hɔ na ohuu adze a papa n' ahyehyɛ dɛ ɔbɛyɛ ntsi abofra n' puei yi a obayifo yi tow tum a ɔde ma abofra yi ayɛ tsiatsia na komfo yi dze ne poma a okitsa yi bɔe na a ɔkɔbɔɔ papa n' amon mu hɔ ara papa yi bɛyɛɛ tsiatsiatsiatsiatsiatsia <noise> a na hɔ ayɛ menyamenya ɛhɔ <noise> na ɔkaa n'anomu asɛm ewɔ bɔn ahorow a oedzi ebusua n' ne nyinara. Ɔka n'anomu asɛm wie no kɔmfo n' serɛe ma wɔdze ne bɔn kyɛ n' na ɔsanee maa ɔyɛɛ nyimpa tsentsen. Enyimguase ntsi adzekyee na ɔnye ne ba baa n' woetu efi kurom' hɔ a besi ndɛ obiara nnhuu hɔn bio.